Sowon dugal dugal mada aciwo dugal unuri mawisu kifi degi kifi dugalnc ivir du uvir ciwo abur du kifi dugal dugal akusur mawiyu so unur duya nada gabadaya ciwar najan dugal su wo akayar ciwar ayi mai aabur kul uvi duga aladi abur ciwar na jan dugal najan atuduwa maja aba bari wori usudaha gaja abulna butul butul kowani woku bulna ciwar bati ciwar ciwar ayi munagu mai ma ciwar stanadu ara dugal kurguda gaja aba tsaya uwolama kowa ulama akivir ciwar maraca suyar ku komai da komai de a kivir ciwar abul gadugal kur guda suyarkuso akivir ciwarso aburgada arahiyaso abur kujai kuja kuku akivirso tunda atuwo ciwar jarari aki atundu ara ciwar kowani du ara hiyasou vidu ciwar ara ladi kowani du jan arahiyaso uvidu ciwar ara laadi komai da komai so ara tuda ciwar dugal ammagada aciwo de aku sur duya sun uimi aga sun abari ba bal abur ga mawiyu so sun a kayar kifi dudugal ayi mai kifi uwayina dige sai dugu imi dugal dugal dugal. Kifina dege ayi mul muri najariya kumai sai dugu mulmu aba kaman indian du duwo uviriciwo indian occianna bada atilatic occianna bada saund african occian na matumagaki figar na madu ahuri ga daliya usuka sai hiya kwa cib cib du usukana uzowa zeye sukwar iyi iyi maduahuriga ma jirigi ahiga gafa kari sai hiya kwa du ku du jirgina uzowa faba karina aburi gada ara dasowo dusuya kuso ara mul lagur da ayi cha towotukomai laguricta pam pam pam pam aburi kujai kifina namur ma namur asini ciwar ciwar manage atukana faguyi ga ciwar abasakuna piyal piyat piyal gada aba kucina kucina kuci na madu aluyaso durburdum jan gada aba aba haa mada ahana jan gaciwar uzuwa wi ciwar akudu duwu ku ja agudu du pulajana maja aba barin duri ciwar gu uju a lukuballu aga ciwar kowa da kowa yiwo yiwo uvir liya ciwar adu d taguri uzugu maga aladu uzugu dan dan susugu du hiya tsa ciwar mada afara tsa ciwar gora gora gora mai mada a tsa ciwar na taka ciwarnan abada dum dum dum dum sai duga abaliya ciwar du du aha sai dugu abaliya ciwar du, du a tsa magu abaliya ciwar na aburi ku jai kukuku. Lagurda na daban daban dugu arabaluja lagur ciwarna maraca jayar na kivir digiya kivir atandu ara ciwar abur kujai ku ku ku ciwar aba barir dugiya kivir a tun ara ciwar ku ku aba hadana mada abahada mada a baha burdumna kuku ku taka pawo pawo pawo sai digu aba uliya ciwar na jayarha sai dugu uliya magu uluyada kuku so <noise> kukusu a stsa duwo ga kivir aburkujai gujai gujai gujai gujai gujai gujai gujai ciwar wanra paga ciwar ciwa maga uli yaciwar dugiye kivir a tsa i towo uzuguna a duwa uzuguna ciwarna na ciwar alugu komu umdowo dur ha ciwar a ba da dum dum ma ciwar abuku ciwar a ba da ma ciwar udiya da aba bari ciwar du a duri ci war digiye gora gora mai du a duri ciwar dige ciwar gora goro mai dugu a ba uliya ciwar a balau woda suda guwogu ajama muduwomayarma ciwar asi abari bulari uzuguku mara bula uhamsul maga a zuwo fuliyama fuliyade nada uvirsi kuba a fulijade nada uvir sikoba ayukudari a ze laguri fu a cimiyi maraca maraca jigu vo a dugu jampa kamma dugu logurida lagur fulunna a ze lagur sirhur maga ahiya na ciwar uvir bay u uvir liyu ciwar maga uliya ciwar duwoge sai duga abuna kur maga a ciwo nagu abuwo a zawo. Ku ciwar asi barin kumagar dowogu ciwar ayimai maga uliya ciwar ciwar abuwo ikam ikam ga ciwar awodu du ga siba jayar na ciwar gora goraya maga uliya ciwar gora gora sai dawogu abaliya ciwar du kur kolagu a sari gokivir abundugu aba de so ciwar so ciwar asarin ga kivir sai dugu awi ara ciwar nagun awima naga awiwargurya ma ciwar ansa. Iyi iyi asuzukar kar kar ma ciwar ansaa wo jan a suzu wo jan asuzu woma asusuriya malitima ganagu dugu du viya ma imi atudu a kwo hiya kwa hiyar mul yawalna kuku asarin ga kivir ara ciwar du ciwar aba ma ciwar alu abur kujai, sai cidimoma jan maganigu ciwar cidimo jan maganigu ciwar cimo mo jan magani guda ciwar aluya umbur cidi momo ciwar a ha pul jan wanu iki asuka jaya ciwar sukudugu amulku dige ayi munagu mai ganagu ahuri hankal ciwar sobodara dugal kurguda ciwar hiya dugur cidi ukimai ciwar ga luya akuya akuya ga ciwo anuiyi abur ciwar sukukudige dugu suka lamaai ga kivir ara cidimomo zaguri deyaguyaku bulgumka midu koko ara miliya da, ra sai nai a rai nadari uzuvir ga ciwo anu ciwar, ciwar nagudige ganagum amul hankal. Ganagu a mul hankal ara cidimomo hiyi von a nudawa tada maga a gora diyu aban ma gaya a yaburin a ga odurguyuko mahayi ga hiya ga ciwo anu ciwar aburi ku jai kuku suku duga a mulkufa ayi munagu mai gu da ganagu amal hankal jan wanu ciwar asukari duri, riyu ku gaba daya yayu mai gu nai ahiya ufun a ga du’ririyu ku ar wadda yay u duri bati batiku dunai ra ciwo anuda aburi ga kivir a tsa atuda ara cidimomo naya o gaja wandugal la, jan wanu mahayi ya ciwar kuu mahayi miyi a kugu su dugu ara huda shawara minkugu su dugu ara huda shara naku bikuko min dugu ara hoda shawaragari ai wi fun anudawa, umtuka ga hiya ga ciwo anu ciwar minduga yikura, yu yodigal midukuku ara milidara wifun uzuda abur kujai kujai kuku dige yayu sukuku mai abur kujai kujai kuku ya yomai. Yayomai jan du cidimomo kura hiya a cala lafori cideya ciwar na dutsu ku ciwar agu dur bayi dur bayi ayi mai ifa kal jan wanu ifa ciwa nagu akha akha galsinimai du a hurun galsini nagu uhiya ha mai duku ga nan nagu ga raina aburi nagun dugal jan du takwashwo zumwa buri u. u, guwo guwo gowo jan du ha yar. Na zuwa cal dam ja zowa cala guduna cidimomo yarna, dakir dakir dakir dakir dakir dakir duwo du ciwar uzu waba sira samduwoduma jan uzuwa bari ciwar gada ga sunana naga ifa, jan du mur abaso ciwar, ciwar sokukuya ciwar a dulaguri uzugu ya uluyari ciwar abur nada gora gora mai kul uvi duga a duwo a duwo laguku maga a balau kilakasama ciwar ayi.